أفظل طريجة عشان أبدأ فيها يومي أول شي طبعًا <hesitation> أصحى أتوضى وأصلي الفجر هذا <hesitation> أنسب شي بالنسبة لي وكمان أحس أنه هو يحط البركة في يومي، طبعًا بعدها أقرأ شوية قرآن، بعد شوي أجهز فطور خفيف يعني جبن على طماطم أو بيظ ساندوتشات كدة خفيفة مع <hesitation> الجهوة المفظلة عندي وخلاص.